ओले जमी हुई बारिश की बूंदे कहलई जात हईं। ओले बन्ने का तरिका अउर ओले से जुड़ी कुछ बातें जइमा होत हईं। ओले तब बनत जै मा बारिश के बूंदे आँधी के साथ वायुमंडल के ठंडे हिस्सन में ऊपर उठती अउर जमजात हईं। जब आसमान मा यह तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जात ह। तो हवा में मौजूद नमी पानी की छोटे-छोटे बूंदे ओले बन जात हईं। यह धीरे-धीरे ये ओले बर्फ के गोलन बन जाता ह। जै का ओले कल जात हईं। जब इनका वजन ज्यादा से ज्यादा हुई जात हईं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण इनका खींच लियत है। अउर जैका ओलावृष्टि कहीं जाती हई।